A ny tombontsoa azo avy am'sakafo hohanigny manta, tombontsoa mbalôha andianantsika voalohany, tombontsoa malôhaka <hesitation> raha azo avy aminazy <hesitation> feno zany le otrikaina zany baka izy am'ty raha b- feno zany le otrikaina azo avy aminazy jiaby, igny zany mbôla tsisy miala tegna tsisy miala regny ary regny no tadiavina agna- tadiavin'ny aigny <noise> de ny tombonts- ny voka-dratsiny ndraiky satria i i raha aby regny direkta fa azo satria o io otrikaina aby igny tsy voatery hoe ilain'ny vatagna aby izy jiaby regny fao misy le tsy hoe ilain'ny vatana ilain'ny vatana i fa misy hoe mandratra vatagna, misy magnatsara de misy magnaratsy de izy le magnara- le magna- le mandr- agnaratsy igny direkta hazonà zany le magnaratsy de zany zany mahatonga izy avy eo hoe ratsy.